Qurtumi dolfinin tun ishineni dib yette yani wo bisan kaschift kulli bisan kasa rukite ol lafakati mara guda ishin kasarukiti bisan dub aminen ishini sagalenen kulli onum nyati won itkanan chambo kasa itkanan kulli ishin onum nyati sagale ishin fufet hinjirtu dub dib yette won akasi suni.